Ndaa mi cañnjake to mi iwtoyi, nda mi cañnjake asali am, nda mi cañnjake suudu baaba am, nda to Leddi Dubai mi danyaa.